بصراحة هو الفن ينجمع بين الموسيقى والعمل البشري بسس ما ينوجد بس بل العمل مثلا الالاتبل الالات اطيق تمثل اطيق تصور اطيق تعمل عمل فني صغير بس لازم يحتاج جهد بشري بدون جهد بشري العمل الفني ما يسوى فلس